زما په هیواد کې خو سپورتونه زیات دي، البته <hesitation> فوتبال، بسکیټبال، بس بال او همداسې بزکشي پکې شهرت لري، ځکه اسونه پکې زغلول کیږي او زما خپله ټول سپورټونه خوښیږي.